Maromaro moa rolahy ñy biby afaky mamboatsy traño ambany tany: <shushes> Manahaky anizay ñy "tantely ",ka ñy tombon-tsoa azony bakeo ho fiarovany ñy raiky ;ñy faharoe mañaraky anizay ñy fampitomboany ñy sakafo ho haniny. <shushes> Eo ñy "tan-tsaha". ñy tombo-tsoany hi hi filany hany na ñy fiarovany avao koa ;manahaky anizao ñy terimity. <shushes> ho fiarovany ñ'ainy no fampità fampitomboany ñy sakafo.